<hesitation> Lampe de pôsy bôkà fivolan̈ana izy zen̈y edy zao ny fahaizako izy edy ai. Izy io zen̈y afaka karà ino zen̈y jiro madiniky fa mety tandry an̈atin̈y pôso. Avô amin'jay tsy voatery mandeha koran fo mandeha pily.